Hee naján kundeó kón nján uní, iin yanuu nii kón konda kuichi kii na'a kuchí iin ña'a xhinikatá, ono tuu kauu va'a ha oni kikón, oni kikón ndá xhinatun.